Petu naa paipachinii kapisa kopetut ap birthday nanyuu, petut nekikisicho. Koa cham ngoit petut ap birthday amwachinii lagook alechinii karoon atinye birthday. Asubuhi ang'et kokwal tuguk shopping kidogo, atau amut mamaa, kemande konekimande kepee ketembeanate akotinye muuch acheng pikpikiit. Kepee kepe mara muu kemwachi kaptilya nenyuu. Kepee ipkee kepee kekatisye ing oloto. Keweke kepaech sinee ketachech kepaech kiteketepii, keng'alal keng'alal keng'alal jioni jioni kole saa nane saa tisa komakakiweke. Konakiweke konakiitu nyekechopchi laak, ne amitwok chekiame akepaipachi apwati laak ale katinye raani birthday nenyuu. Ara ongepaipachi amuu atinye petut ap poipoyet nechame akakosekei alee petut ne nepetut nenenyuu nekipo iin siket kesikwoo, <hesitation> so kepoipochi, yaimen kunotok kopaipai laakakichek karoon kokere lakook kole kaa kararan komii petut nekikisiche chii.